هو أنا نخير إني نوصل باكري على خاطر وبالعكس نفد على الأخر كيلاعباد جيم مخر وكأنا نجيم مخر زادة على خاطر نشوفه معناها من الإحترام لوقتك ولوقت العباد ومن التربية زادة أنك توصل باكري وأصلا معناها تظهر إنتي شخصيتك إنتي تعرف تخطط ولا إنتي إنسان متربي وإنسان محترم معناه.